Falemnderit! Po, ka qenë një punë e gjatë po e vlefshme goxha. Edhe kanë investu shumë kohë edhe energji në zhvillimin e aftsive t'mija edhe mandej kom kërku çdo mundsi për me tregu veten, e kom shfrytzu çdo mundsi qe më është dhanë për me tregu se sa shumë e du këtë lloj pune.